Ra ôhatra hampiegna <hesitation> siramamy aminy hagniny zao <hesitation> maro, ôhatra zao, ra ôtra oe <hesitation> siramamy tokony <hesitation> hagniny tokony atao am siramamy de tsy ataovigna na kôa ataovagna izy fa atao helihely, na koaho misy rah masolo anazy regny vokatra vôjagnahary, ôhatra amizegny tintely regny na fary, regny zao fa agnisany rah mamy fô izy tsy avy ami siramamy satria le tahany siramamy ndraiky le izy avy ami vôjanahary iny tsy mitovy.